لو رجعت خمسين سنة بحاول التعرف على الحياة اليومية للناس، وطريجة تفكيرهم هذه فترة جريبة نوعًا من زمنا الحالي، فبستغل الففرصة لأتعلم منهم وأشوف كيف كانت حياتهم أبسط وبستفيد من تجاربهم وأفكارهم لكني بكون حذرة ما أغير أي ش حدث مهم في تاريخهم، لأنه ممكن يأثر على الزمن اللي أنا جاية منه.